قصة الطفل الزي اكتشف الباب السري، في قرية صغيرة كان هناك طفل يدعى سامي. كان سامي يحب المغامرات والاستكشاف ويقضي وقته في اللعب في الغابة القريبة من منزله. في يوم مشمس بينما كان يستكشف منطقة جديدة لاحز شيء غريبا بين الاشجار، بابا قديما مغطي بالفاينيس. كانت الابواب تبدو وكانها عاشت في الزمن القديم، وكان عليها الكسير من الغبار. قرر سامي ان يقترب وينزر عن كثب.